Akɛɛpǝ lo opwe kɨtɨŋkǝ pɨ lée ri mɨ dumurǝ wǝ. Dɨŋtepirǝ amaa pusuyǝ lée ri mɨ dumurǝ. ŋwɨ lǝ́ǝ fǝŋ ɖɨ. Mɨŋ gukpǝ lǝ mǝrǝ okupǝ pɨ kpi wɔɔ anyɩŋ le fi lakakpɛ rɨ gukpǝ mǝrǝ la ŋwa la ta fɛɛ laka kpɛ láa wɛ okupǝ. vǝnɨŋ kuyi lǝpǝ ŋ pa tɛlɩ ko anyɩŋ hwɩŋ le yi leke si ŋwɨ le yi leke si ŋwɨ. faŋ lɔ ŋwɨ wɔɔ la nya kɨkakǝ loh wo. Mɨŋ okupǝ pɨ lee kpi rɨ gukpǝ wɔɔ anyɩŋ lée fi bɔɔrǝ akɛɛpiipǝ lǝ ǝpǝ no oro ko wɔɔ oturu la lɔ lóo wo. Dɨŋtǝpirǝ láa lɔ mɨŋ kɨpɔɔkǝ ŋ lɔ kɨpɔɔkǝ ŋ wo. Dɨŋtǝpirǝ la nɛŋwǝ ǝǝ. Nǝ sǝŋ tɛŋ napa tɛlɩ epereceepǝ pɨ lée ri mɨ dumurɨ, eniye wɔɔ ǝrɨkǝ kɨ la taarɨ wɔɔ pɨ foŋ ɖu. bɔɔrǝ pɨya pɨ lóo wo wǝ pɨ la nya pɨ ya pɨ lóo wo ekperiwaatɨrɛ pɨla cɛlɩ pɨlǝ tɨnɨ wɔɔ pɨ ya pɨ lóo wo. Afáŋbǝ pɨ lée ri mɨ dumurǝ be. Fáŋyǝ ŋwɨ wǝriŋwǝ na nya lée ri wǝ. lóo wo anɔyǝ. Pɨ faŋ ŋɔrɔ oyupǝ pɨ lǝ kǝŋ anɔyǝ amaa pɨle yee kɨrikǝ pɨle yee apɔŋbǝ wǝ pɨ la wɛ anɔye pɨla fɛlɩ wɔɔ, dumurɨ nɨ kpɛlɩ oponuŋ pɨ ya pɨ láa nyalɨ anɔyǝwe pɨya pɨ lóo woyi fáŋyǝ lóo ko mɨŋ fɨ ǝpɨŋyǝ mɨŋ ɖi rɨ doŋtoŋɖǝ, nɨ faŋ tɔbɔ dumurǝ wɔɔ la tɛlɩ ŋ kǝ fɨyɩ ŋ fɨ ŋ ɖi. Cɩkɛɛ ŋwe lóo ru mɨ dumurǝ Foŋ ru mɨ du dumurǝ wɔɔ mɨŋ lo kumɨ kɛrɛ oturu la lɔ ŋ nya ŋ wo. Rɨ bɔɔrǝ lǝ mǝrǝ wɔɔ, akɛɛpǝ pɨ kpi pɨ lée ri mɨ dumurǝ suyǝ. Foŋ ɖu mɨ dumurǝ mɨŋ kǝlɨmɨ tɨŋtǝǝ wɔɔ lǝ pɨ ŋ pere anɔyǝ ŋ ke kpi rɨ no fuŋwǝ lǝ pǝ ŋ pere ekperituyǝ ŋ, fɨ ŋ ko ŋ ke kpi rɨ no fuŋwǝ. kɨto mɨŋ dumurǝ ǝlǝ o lo ko o lo kumɨ noko naka taa keriwǝ nǝ́ǝ pǝ e lee ci a láa nyɩŋ ŋwɨ o lóo su vurǝ. Nä akalasa anyɩŋ yo kpopu Kʊʊ fɛɛwǝ na wʊ otuye ne kpi nǝ fɨ ŋ ke kpi rɨ nö fuŋwǝ wǝǝ haŋ Suyǝ lóo ru lɨŋ ko kooru osupɨlǝyǝ kɨŋ wo zurǝ, lóo koru gbeɖǝ kɨ ŋ wo gbeɖǝ kookoyǝ ŋ na nyɩŋ suyǝ lóo ko ŋ kǝ sǝ kookodɨnɨrǝ ŋ worɨ. okuroŋbǝ be pɨ lée ri mɨ dumurǝ. bɨ pɨ foŋ ɖu, alɔrɨpi ceyǝ, mɔrɨkpǝ pɨŋ ce kpɨ pɨ ya pɨ lóo wo, wɨ faakpǝ oo pɨŋ ka fia pɨ pɨlɨ kpɨ pɨya pɨ lée ri be wǝǝ.